el ti'ej re ak' <hesitation> jaljaq <hesitation> tib'iliil laaq' kab'an chiran, laaq' qab'an <noise> pi niin qach'ilij wuxu' <hesitation> qaya' laj <noise> chi riij qaya' qaj laj rikunb'al, xaqara' laaq' xa' qaya' saqa'n niin tek'ara' qak'ilij, qaya' qaj saqa'n <hesitation> pex, sib'oyex chi riij re otz ritijiik wuxu' laaq' qab'an pi laj qakaltan, laaq' qab'an laj kaltan richib'iil <hesitation> rixe'aal <hesitation> ichaj, ch'imaay, q'anxe', saq riwach wuxu' jun chek <hesitation> chetaq che laaq' qatij rik'in, laaq' qaya' qaj laj peex wuxu' k'ok' ichaj chixa'l xaqara' li ti'ej re ak', laaq' qab'an laj pal- ek chi riij laaq' qaya' qaaj laj qa <hesitation> laaq' qaya' qaj laj pal- ek chi riij, <hesitation> laaq' xaqara' qab'an pi pa'ch wuxu' pi laktamaal <hesitation> qana'm wa' che otz kitijek qab'an ch'ite'in taq qa tii' qaya' chixa'l li laktamaal xaqara' <hesitation> otz xa' qab'alan wuxu' qaya' chu' li q'a' otz <hesitation> qaya' <hesitation> saqa'n laj qachilmool wuxu' saqa'n laj qiik chi riij re otz kitijek <noise>